<hesitation> انا صراحة افضل استكشاف المحيط لأن فيه أسرار وعوالم تحت الماء ما تعرف عنها شيء والحياة البحرية متنوعة وجميلة بينما الفضاء رائع بس المحيط قريب لنا اكثر ويمكن نكتشف فيه اشياء جديدة كل يوم وكل ساعة كل وقت والفضاء بعيد وتكاليفه كثيرة وما في حياة